Mwiri wa kobhoka, wakabhi, wakararu, Wakana, mwiri wa katanu, mwiri wa thita, mwiri wa wa mtandatu, mwiri wa mfungate, mwiri wa mnane, mwiri wa kenda mwiri wa ikumi mwiri wa ikumi na kwamwi, mwiri wa ikumi na kabhi.